Banatam palinga hanu re masampu ede ake re wawi mpoap sih wawi ka na sampu au ku lao nguju rerona ta'i lao nguju reron koli alumu wawi wawi ga na sampu bune li ma sampuli re karawo karawo ke nggahi mu ngaha rero na sisa ngaha dou ngaha rerona oha mbai ma waur kako kako re ngaha mu <hesitation> karawo ka ede tahok karawo aka bili ka nggahi mu ti disa taho ku deni re kawaca lalop mu ka beca kai ku oi ku hanu re tehe rau re beca kai oi pahupra sampuna karawo ke mpaling sampu poda ni rai ron aka lapa aka sisa sisa ta'i dou aka sisa sisa oi fela dou aka sisa sisa mologa dou ka na wa'a na na lao rai kaim sia doho re alum karawo ke eda tahok ka kania lop ohi si au lipa rai na aka hidi hidi ngaha kai ke aka hidi ndiha dou reni di ngangaha romo kai ka ti cau lop ngaha re saumur hidupa sa hanu ni sa umu umu nggahimo ti cauk lao ngaha rau re saumu mori ti cauk lao ngaha loku ndende ku di kawara ku na rai sai sa aka hanu aka hidi ngaha kai au walip rain ese wawo pingga rain ese wawo ake ede ake nae Lain nahum di lao ngaha kai ka dei sa karawo kan sampu ipi sih au ngaha romon sisa dou ka wou wali dero <hesitation> au walip damam sarumbuna au sisa rai kain de aka tehe rau ka aka dipi rau ka ma iu tahok si woun de pahupara wou sampu sia doho ka ede pa ni ma sampu ni karawo ma nomora tolu kain de <hesitation> hanu ma sampu re wawi <hesitation> ede ni ma nomor ican de wawi rauni wawi ke sampu au ngawa romo na eda romok sia doho ka na bune kombi nguju romon ede ake ngaha ka nggahim ti baen sih ngaha ka na ngaha hi'i ku na ngaha mpori ku na ngaha sisa ku na ngaha timba ku <hesitation> de sampue wou wali mbowo deka nggahi mu banatam paling sampu poda aka ka aka banata paling sampu reni ma ipi poda sampure wara nomor talu kaim sampu wali ma sampu ake hanu au sambariki re kangento sampu wali kangento re au kangento kai di maru kai wou wou bune wou timba sia ka de pica rekam kai rima re nggahi mu bune wou timba sih au sampu ipi sia re sampung ka Lampa lampa ron aka hanu kani sampu ipi sia re ma palinga sampur maipi pi sampu re karawo sih karawo sampu ipi bau kombi sampu kaina de na ngaha hanu siare lao rai ro aka taja lao rai reron aka hanu ka au karawo aka rasa lao karawo ara na bed na do'ok si beda na au karawo ese rasa ka caru to'i mpida ti ti edak sampun wati ngahama sampu ese rasa au karawo ara ake ke na na'e bune na'e ngao si kacei ku ngao rausih sarunde na rai kan ka hanu ka desampu au karawo ese rasa ka na ngaha baju na ngaha ede wati ngahan ma sampu sampu ara ake po sampu ipi karawo au palinga ma sampu re ara akep sih da ne'ek eda re ra lohi sakali eda karawo ede ra lohik eda karawo de nggahi mu ra hanu na ra ngaha na aka oha tiloata pehe wea ngara na ra ngahan aka dei lainara sampur lohi lok si ti ndadi ngaha ku raho lok kambali piti dou re ra cola re mada ti cauk ngaha ake dei wauru edak karowo ese hanu se pingga tare nggahim ahirnya kambali karawon ni ahir <hesitation> ahirnya kambali piti re de karawo ede sampu ipi ra lohi ku lohik re de tawari ade <hesitation> tampu'un dari tampu'u aka aim sidi re sampe aim mbiatawari ade re au jam ngaha ngaha hanu ra ngaha aim sidi Ngaha aim sidi aka oha ede re de lainar tawari ade ku raka tahom ede nggahi mu ngango labo dou reni bau ku rahom mbali kaim piti ta wati ni bau da raho mbali kai piti labo wara karawo ese wawo pingga ma ngaha utam ngaha oha karawo ka hanu ma paling sampu sih banatang ma paling sampus karawo ka paija ngaham ngao mda ti hanu ku na ngaha sam ngao mada wati hanu ku wati nggahi kaik ita wati raho mbalik piti karna nggahi karna nggahi dou tua ka ra hanun si ngahasa ma sisa ngao na tenggo dari na tenggo ka racu edek nggahi na de sampu rambe puasampu na de sampu wali re sawa ni sampu ipi sawa re ti disa romok bau kombi <hesitation> hanu kai bau kombi da ca'u kaik eda sawa ka sawa sampu ipi sih ma sampu wali re ede ni ma sampu wali re jimba jimba ka wou rambe ngaha karo laijama sampu na aka ngaha na au woungka wou jimba ka de wou jimba rambe ma wou ma sampu wali banatang re ma sampu re hanu <hesitation> mba'i mba'i ka sampu ipi sih morin aka dana compo morina aka dei ngaha na hi'i mori ngaha na Sesama banata na sampu ipi sia doho ka bau kombi ipi sampu kaina ede ni mba'i ka sampusih ma sampu wali re lako rau ni na lu'u sampu sia re au oi felan ka sampu ipi lako re bohas ma oi fela lako ka nggahi mu wara hanu na wara panyakit na lu'u kaim oi fela sia ka harus waca rima re pidu kali <hesitation> pidu kali waru kali sih nggahi sia doho waca ka sampu ipi lako re ma sampu wali re ma sampu li re hanu sih <hesitation> kanggia ngganga rau ni sampu sia re aujam kanggia ngganga ka hanum sampu kahao kahao ede sih wou rambe bau kombi wou kain sia doho re sampu au na rai ro ka na ngaha ro ku sisa sisa ngaha dou sih uta mbai fo'o mbai ngaham sia doho re karawo de na ngaha sara'a ku uta mbai karawo na ngaha timba ede akek sia ka nggara wawi de ngaha timba nguju na masakimasaki ma waur kako ma waur kacoro coro re de ipie nggahi na <hesitation> ai to'i pernak eda karawo ma ngaha sama karawon de ncao karawo rambe losa kone lokon si de woue wou ja timba na lampal dak nggahi mu eda lik timba karawo lampal do wali eda timba karawo hade romos karawo ka tahop da wara na ara dunias karawo ka Edepani paling da ne'e ku eda ra dunia ni karawo wawi ti caut ko eda re bau kombi sampu kaina ai to'i wausi dahu kai karawo re sampu tio dari pahun ka na bona ipi pahun sih karawo ka bau kombi bonae kacaru jap eda karawo dei tivi dei hanu doho reni ra ndawim dou re tunti tuntim dou re pala edas ta ari lua de nggahi mu sampu ti ntaun kere au walipam dan ntau kere ka rumaee ka madera sampu ipis sia doho ka ngahan sisa dou ka au oha oha kato ra lao weli ka wah aka warung ka de sampuja rambe puas sampun uar lao welik aim mbia kani wi'i ja wi'ik aka hanu paki kai hanu ka sisa ngaha ka aim ngadi jam sampurdua rau re nggahi mu aim boha re waur ngaha lom karawo sih de ngaha rear wura edep se'e se'e kai ka na ca'u wura rero masaki na ca'u wura rero <hesitation> oha kato ro na ca'u wura ro sisa sisa ngaha dou re au walipa boham hanue bohamu au ngara na boha na baju ka kaduba lalopa tolu pidu nai kakani lop oi pana duba kai ku kani oi pana li'i ku sanai nggo ede kani oi pana kani sabu dua mbua tolu mbua sura aina boham karawo baju ku lai kai sampu karawo re paup da ne'e poda karawo re Karawo lako karawo wawi ipi karawo re andou na ringu karawo re